أعتجد إنى أفظل الجدرة على التحكم فى الماء، السبب هو أن الماى يمثل الحياة له تأثيرات إيجابية كبيرة على البيئة والناس، الجدرة على التحكم في الماء تعنى يمكننى استخدامه لتحسين الزراعة وتوفير المياة للمناطج الجافة، وحتى المساعدة في إنجار الناس خلال الكوارث الطبيعية مثل فيظانات، الماء أيظا يمكن أن يستخدم في في العديد من التطبيقات الإبداعية مثل خلج مناظر طبيعية جميلة